Tu, diop, chon, tap, gay, xop, gach, xonꞌ, gaa, chi, chibtub, chibtiop, chida chinꞌ, chinꞌbtub, chinꞌbdiop, chinꞌbchon, chinbtap, gald, galbitub, galbidiop, galbichon, galbitap, galbigay, galbixop, galbigach, galbixonꞌ, galbigaa, galbichi, galbchitub, galbchidiop, galbchichon, galbchitap, galbchigay, galbchixop, galbchigall, galbchixonꞌ, galbchigaa, tyoaꞌ, tyopchi, tyopchii chii gald, galbchi, tyoa, yopchii, tyopchiche, tyopchigald, tyopchigalbichiꞌ, <hesitation> tobyoaꞌ, tiopyoaꞌ, chonyoaꞌ, tapyoa, gayꞌyoaꞌ, xopyoaꞌ, gachbyoaꞌ, xonꞌbyoa, gaabyoaꞌ, tomili.